Oire auo iava reoreoparai akave, akave iria oira vokeparo purapaeveira vavo viaraia, uva vosia oira situeri osa kepa puraeve, uvavuva okepavuiava oirovovu tovoevere evoava avaoi va sirova, avaoita okepavuia ita va tovosia ita, okepavu iaitava votopiesia oire oirovuvaita avaoi uvavivure vosa eake toupaive, evaoavi voari tutupievira, evoaita oirovu tusiaita avaovere. Oisi raga eakerovi vara oara ora vara ruvaraia toupaive, evara rutuia iro tuovere, iroiro tuevere eira akave. Iro tuovere oire voava oirorovuia aue pitupitupiepaoro rovoi vavoisi iroararutu sirova, vavoisio. Uva oisio osia vokeparo kekepapeira evara akave keparo, Uva vara vurapapeira osia voiro purapaoro avaovere, voirova taripaoro avaovere vava virivirikopaoro, vore asia va opesievere. Osio osia oira kekepapeira, vokeparoia varao oara tupaeveira, uva vosia opesipere eva oira vokeparo va opesievere uva oira kekerivere osia vuruvuruia rutu ora tovovere voari rutu. Vuruvuruiapato akokoto ira puraevere iraia toupaevere voa evoa uva toupaevere uvava vokapaevere. Uva oira varoaeva kepa, ora oisio osia raga vira va purapaeveira. Varavio oara toupaiveira tutupievira, evoa iro tuo vere, oira oirapa kepa purasia. Eisivi raga.